التوكل على الله من -ال- المعتقدات اللي اعتقد فيها، وأآمن فيها التوكل على الله جدًا مهم، ويؤثر بحياتنا اليومية، بحياتنا المهنية، العملية على المدى الطويل، <hesitation> يخلي نفسك مرتاحة، يخليك تسوي الشغلات اللى أنت تقدر -ت- وتبغى تسويها -ب- <hesitation> بهدوء نفسي وبسلام ذاتي جدًا قوي.